अपना घराने या आस पास कोई भाभी जी रेवे। तो आपन सोचा या फेर पूंछा के खाल नि दिखया। तो खाल था मांडा वाडा में गया छा, या छाव जा घुम्बा गया छा। के भय कई का प्रोग्राम में गया छा तो आपन आसा सोचा। <noise> बए आपन कई अंदाजा लगा सका के भय वे गुंबा गया होगा। गुम्बा गया भी होगा तो खा गया होगा भई कसी जाग ने गुम्बा गया वे। मंडर में गया या या मांडा में जिम्बा गया। तो आपन एक सोचा ई ये बस। <noise>